अखुनता के आदमी सब साल भार काम करै मेहनत करैए लेकिन यि कामके जब छुट्टी मिलेए यि सब एगो योजना बनावेले कि सालभर ऐतना काम कैली उत्तना काम कैली, पैसा कमैली । ऐकरा वाद समस्या सब समस्या सब दुख समस्या सब ह हटाएके खातिर ऊ सब मनोरञ्जन के यात्रा मे हिडेला । यि घर परिवार से मिलके साथी भाई तके योजना बनाके यि सब रोड ट्रीप मे जावेला, घुमेके खातिर मोटर साइकल जासकेला साथनो मे गारी सारी मे जासकेला । यि तवर तरीका से रोड ट्रीप मे ऐतना मनोज्जन होवेला कि ऊ सब जे जितल अथि अनुभव बटुलल बटुलेला आ यि मे बहुत घोशियार होने के परेला काहे कि एसिडेन्ट होराके बहुत डर रहेला त उहे से कौनो आदमी जब योजना करेला केमरो रोड ट्रीप जाएको लागि ऊ सब सब किसियो कितना समय रहेके वा बटुलेको सर सामान बटुलेके यि मे पैसा कितना चाही ऊ सब योजना बना ओना के सरसामान सरसङ्गीतिया सब कितना उठल एगो समूह मे रहल के वादमे तब रोड ट्रीप मे योङमा गुरुवात करे जावला । त योजना क्रममे बहुत अनुभव होखेला कि कैसे यि ठाउँ मे गेल रहली ऊ ठाउँमे गेल रहली यि देखली सब अनुभव बटुल्छौ ऊ सब यी मे रमाइलो होवेला ।